الولايات المتحده مليانه ثقافات مختلفه وكل ولايه فيها تقاليد و أكلات خاصه المطبخ الأمريكي معروف بالبورجر والبيتزا لكن فيها تأثيرات <hesitation> من ثقافات مختلفه، الرياضه مهمه في أمريكا خاصة كرة السلة و البيسبول زاده <hesitation> عندهم إختلافات كبيره كيما <hesitation> عيد الشكر <hesitation> عيد الإستقلال <hesitation> وحاجات برشا من الأعياد.